Vedhé të tjera përfshijndë Argjentindën, Kolumbindë, Suedindë, Norvegjindë, Finlandën, Egjiptin, Turqindë, Greqindë, Tajlandën, Korendë e Jugut, Zelanda e Re, e Izraelin. Diversiteti kulturor e gjeografik i këtyre vedhéve e bën botën një vend të pasur e të larmishëm.